Ikaviko tembiureta yamboyi kavi, esa oyi aveño yau yave ipueretako yande mbombaeraji yande momboaji, jaeramo oporopoano vae reta jei yandeve aniara tembiure yayuvanga yayapokavita yandeyeupe esa osiriveko yande rete peguara oï.